Urupepe mbae yambogua yave opita jai tuisa vae, urupepe jaema ipiu va opa oe sugui, jokurai ya maembogua kua urupepe mbae